A, pos me se vienin ala cabeça momentus mu lindus, alegris i auténticus. Una tardi cola mi collera hiziendu pranis, que alos dos mos cumpri un celebramientu cola familia, un día de branu paí pa la praya, compartil risorius con un güen amigu. La felicidá es una sensación d'estal bien, de que tó va bien i está en equilibru, enque sea pa un ratu, i queandu los pobremas i los hervierus pa un lau. La felicidá puei dal-si duna tupa de hormas deferentis: por exempru, quandu concedis una meta que te tenías proponía, desfrutal duna comía casera que te petava de hazel dendi avía tiempu i que t'á queau güeníssima,... o hazé-li un presentiu a angunu, i vel cómu la su cara se l'alumbra o contá-li una enteración i vel que s'alegra por ti, que angún sel queríu sal dun momentu malu...